وظيفتي معلم في مدرسة إبتدائية ، أستمتع بهذه الوظيفة لأنها تسمح لي بتعليم الأطفال ،ومساعدتهم علي إكتساب المعرفة رؤية التطور عند الطلاب وتحقيق نجاحات صغيرة تش-تخليني بصراحة أحس بالفخر أحب الأجواء التفاعلية في الفصل وإني أ-أأثر علي حياتهم بشكل إيجابي.